Deyunexa nani, deyune niná no'o kayono nruchi no xo'o no xo'o kayino nruchí daya iin kilo nguina, dayade nda kino molino ndakete molino, nruchi nruchi nu'á nguina dakeno no casuela nakeno no aceite, dakeno tinakin kadano xaxonar kuida ndakeno em nduxhi, xhidono xhin nduté daxhi daxhidono xa xa yi'ó ini aceite xhin cebolla sasonado, xhin tinakin sasonado dakeno nruxhi daxhidono daxhino xhin tikadi luxhi ha xhin tikadi lata, dakukotianguano, dakukotianguano xada xa ku punto xan nruku no xhi yunu ha nguatika yuku nreyu nre xa nguixhi ngua na ininá.